Ehe ny karaza raha magnitry <hesitation> ame faritry hafa amin'izao tontolo izao mba tiàko andrama zagny da ny massala zey ava eky gn'aiko.